چاکلیټ د ککو دانو څخه جوړېږي. دانې وچې او پخې کېږي، بیا میده کېږي تر څو چاکلیټ لیکور جوړ سي. شکر، شیدې، او نور مواد ورزیاتېږي، مخلوط ګرمیږي، بڼې ته اچول کېږي او پخېږي تر څو چاکلیټ جوړ سي.